To ɗum haala noone gold kam, ko warantam to ɓernde, kanjum woni risku e jawdi, risku e jawdi ɗum daraja ɗum ɗum, ɗum koo moye raɓɓitata, ɗum heɓataako, ɗum yiyataako, ɗum saɗɗu yiyaago, ngam daraja maajum.